ഭ്ഹാര്ത ദേശ സമ്പ്സ്ക്രുതി പുരഥമയിനദി। ബിബിന്നമയിനദി മരിയു പ്രപന്ഛമ് ലൂനയ്। അഛ്യുന്ഥ വൈവിദ്യ ഭരിതമയിനദി ഭ്ഹശ। ലൂ മരിയു മതലു, ഹിന്ദി, തേലുഗു, തമിലമ്। ബേന്ഗലി ലന്തി ഭശ ലൂ ഉന്നൈ ഹിന്ദു മുസ്ലിമ്। ഛ്രിസ്തിഅന് സിക്കു വന്തി മതലു പ്രഛുരേമ് ലൂ। ഉന്നൈ അഹരമ്, ബിരിയനി, ദോസ, ഛപതി, മരിയു। മസല കരിലു പ്രപന്ഛവപ്ഥന്ഗ പ്രസിദ്ധി। ന്രുഥ്യമ് അന്ദ് സന്ഘിഥമ് ഭ്ഹരതിയ കര്നതക। ഹിന്ദുസ്തനി സന്ഘിഥലു ഭ്ഹരതനത്യമ് കുജ്പുദി। വന്തിന് ന്രുഥ്യസയിലിദു പ്രസിദ്ധി ഛ്ഹിത്ര കല। മരിയു ശില്പ കല അജന്ത യേല്ലോവ് രഘുഹലു। രജസ്ഥനി പൈന്തിന്ഗ്സ് അന്യോന്യന്ഗ കലിസിന। കലരുപലു പന്ദഗലു ദിവലി ഹോലി സന്ക്രന്തി। ഇദ് ഛ്രിസ്ത്മസ് ദേശ വപ്ഥന്ഗ ജര്പുകുന്ഥരു।